Ny vata fampangatsiaha da anisan'ny fitaova ilay agnatin'ny tokantrano satria igny e no mitahiry ny sakafo amin'ny hafanà sady igny koa mitahiry ny sakafo tsy ho simba. Da misy koa olo mampiasa vata fampangatsiaha laha ohatsy ka hanao glasy na mba te hampangatsiakiaky jus.